السؤال هذا يشبه فكرة الفلسفة عن نظرية المحاكاة، البعض يعتقد إنه ممكن نكون عايشين في محاكاة، وأن كل شيء حوالينا مش حقيقي، لكن عشان نتأكد من أننا مش عايشين في محاكاة، نحتاج نبحث عن دلائل واضحة تأكد وجود الواقع بشكل حقيقي، زي التجارب الحسية، والزكريات الشخصية اللي تترابط وتشكل مع الزمن، كمان العلم والتكنولوجيا اللي بنستخدمها، تعتمد على فهم واقعي للمحيط..